Weh onor ogbor na̱ nor meh na̱ atsagbor ya̱ no oya re yereuwere notse ru̱ khi ogbor na̱ nor meh na meh meh or wor abi me̱ me or igwe ori ira khei retse he ri or ya re uwere notse emo nor kiri who regbe mu re emo nor kira who kha kere nu yere whowerenotse vhagbor ha weh emi agbor gue weh egbe ru ra re ra ti ye rehuwere notse or kha ki ra who weh emi agbor eguwye egbe who ra ye re uwere notse and who ra̱ dunetse so̱ so̱ e̱mi da̱ weh who kha your meh rugbara ni ugbara ni tsemeh ni da weh ni your kha guere ri guere na and he̱ ra que egbe or guore abi emo nor your oya khei mie vha gbor who re we he he yara agbor or muagboyor wha̱ kha yere whowere notse eyara ha̱ weh khi urare emuru and who̱ re̱ emu̱ ru̱ ha khe̱ weh emi agbor ewe rekha̱ who̱ khe̱ youri he̱ ge̱ ra ru we̱ re̱ notse rari khi kpa mie emoibe who ra yeri who were notse emeze khi who ra ye re̱ onu were notse ra ri who̱ ra̱ re̱ obi ha̱ye̱ obaze bade rureh whọr ra re̱ ebaye o̱ghonor khora ru reh oghonor ra khora, akhue who ra reh na̱ bi ma your vho na̱ aba nor me or nor ogbor na emi amieh vha na̱ ri reh emi ha khe kpa mie na ne ne̱ gbia emi akhegera ni rare chi̱ ana re̱ oghena rokpate rore roze khi ortso or ya or ye̱ ru we̱ re̱ nortso who̱ kha̱ ye̱re̱ who̱ we̱re̱h nortse who̱ kha re̱re̱ nortse who̱ kha re̱re̱ wgho ague emi emo na Wa ba ye re uwere nor tso̱ who kha yor kha yere uwere nortse who kha kirokpotso who khe mho ami ghi ami eh who mereh ha za mie ha̱ mie khew efua whe egbe abor kpo who ma egbe roh khi emi meh he̱ mie ni kha gue miowa rari who kha mie emoh vha agbor emi who mie ru khe re ru emoh re guwemi oya rari he khi ate vha agbor he khi ra re egbai afaimai egeguomie or re ya agbor or kha were me or meh omosi yorguyorgu he your ri ma or meh omosi da̱ he your ri ma or meh va whore whe mi kha guenie. He̱ your rikheye or meh who re meh ze he̱ ru na chiemuegbe he your he ra re or meh ikpotso eva riro via we via hei ni via ra eguu eh yi arigbor ri re re egwu so ri row khe ki ri or nor moi omo okpotso ri or khe re mie ivia ni ror viia eke via nikpotso rior khe rue ra ruze khi or muhabior ruera ra ri owi ror naw weh ri or ri rekhia who mui abu khori ro ze khi or ruwe and ina ri emoh ni ro your mie khi or ri̱ eh ni emoh ri or mie weh weh wor uru ruze̱ he ro ra rue or ra gua̱ agbor mie he your ri̱ he yor ri khi tsor or ri who re he meze here enemioa who kha weh agbirogho he khie o̱ weh he gue emoh mie he your eyeh mama norkhwa ira re or ri who ya na bi omoh ni vhia who ra mie ere ewa ma kha da weh he khie owe tsou re re ke re nu khie owe he kuwe ameh your egbe who khie owe he yenu detor he gue emoh agbor mie he yor ri eyoh who mi oni agobor na ya na̱ he your ri khe or meh ni re mua ami ikpeh edie he̱ ra̱ mi omo vhia ami ni̱ gwho̱. So̱ o̱ eni arue rekhamekpo ha your ke mi na ni ra ha ra ke mi na ya meh he kha khe yor tse ha̱ ra ke mi na ha̱ meh ha̱ ri omoh ra re reh edior ha ra yor ke he̱ mi na oni emoh okhei ki ri oya ni ror ror khei zi̱ ema ri or khe na yi̱ afe abi rukherena yi afi seriki gimah ekeri erara irioro ruwe or oge muroi obor fio afurere vare or your detor oni afighi ebor na oni ami yakubu nu̱ huw na ru ra huw and ri̱ ruw tse eroghode nitseh detor emi umie kpo rufare egbe oghena ri or ru omo ni oya who kha khe mor detor we ya̱ ra oghena or khi who̱ ra mie omo via who ra gbor oghena your emi oghena ru̱ ra ru ani ru̱ ke̱ ke̱ ru̱ your ra keke ro your efe ni ru̱ or your or ra zaru ri ru ra̱ ze ru who kha khe rere na̱ ti onu wereh na reh who ra ghi omoh we we mu̱ hami turakhege viaah who ra gue oghenaezor your wo or who gue oghena ezor your wo or fidono re yi or ni owa ami who kha mie khi ha̱ ke mi na̱ okha reretse ragiegiya ha̱ meh akha̱ khei your nu̱ moh who mie tsara ye moh who̱ kha̱ moi emmukere ra kereror vare ror ra̱ re̱ na̱ or ri or meh he̱ ror ro your ri okhei mieh uki ozerya ni or ni e̱keriera ra or re rue ro va re ha o̱detor or ra mie arokpa ror or detor okhei youri ha ror mor gere khari kpere ha eva otse who re̱ ha ra your moi ana na ye na zekerayawena Hamie̱ eni ikpotso na̱ ikpitsa na̱ etso eh wi̱ iya rayor kerewe or khi ri ro yi itse iya ro̱ ri iya ro me̱ ma gbrototo ro tsiki iya ro yi iya uki or khe yor uki era rumidetor ni tseror ru khe sani rari me kha your oyaokha sami ha khe or your wa̱ aro or gboro toto erekpo ro yi ime ru justi yi ime or yi ime or yi ime emetsoso or ru ror ri iya or khe kerewe ri ror your ha̱ uki era khi ona nu re sami ri ru khe yhe iya who sure ri or khe vare re ror khe ya̱ ami ro̱ or sami or your who sure who sami whosami rure ya̱ na̱ ri o̱ ya your ro your yor your ri ro̱ via ni ro khe revia ha khe re edior ro ni roh roze khi emi ha̱ mie vha agbor rare gbokha na biokhere ri ror que or ni̱ emor mi eh meh or ri mor who̱ re̱ me̱ zeh khi khi or ya̱ ghumeh or kha khi owe eremua or khie owe ona detor ni ror ra gue agbor meh amie khi uni agbor oya na who̱ khe vua wa who na̱ detor tusosi who kha khe tuso si who ri agbor nu were nor your abi onu we̱re̱ okhe your kpoh vha gba sesor ri wa khega resor ri wa whonu or va whonu were kuwere he̱ ikhe gu̱ mi or ri itsor khi oni okpotso nor kue vare hana na̱ nor chi or nu kpeke na nor nu na chi or nu kpeke no we ekerowa na eke ri yoma norkhua re o̱ but or ra ra ma o or ra your khi ro reh ri khe re muoneyetor. Ikhere gue̱ egcbai meio ri̱ ye khe yomai nokhua ragi onor vie erawa iyomai nokhua rugi yor oya nor viaro riro girere ni yor ra or ghu ekherio ma ki ra tso re re̱ wọ yotor nu re̱ emi guere because ha̱ ra̱ nu ewo ogbor uno or yara ri re rw fi ewe fie nas o nu re re owor yor o̱tor ure gue onu khuemor re̱ re̱ otsoro otsor o̱ so ni yomanor kha re gue or ne wor mieme he yi yor ma norkha he̱ tsor abikhere tse wore̱ ni khe re tsa you kpo omosi iretsa yo kpomosi iyigboma ere yori si̱ si̱ si̱ si̱ eramah or yor rikhe̱ ona ruke̱ re̱ or ke re o̱ whewe o̱ ona rura ghe whom ami o̱ ra ri ri okhada va re owa ro te̱ or ro owa or ya diguwa oya re ro̱r iri eramal ye kho ti meh whor eramah or your or khe ghu̱emie neh who mi̱ aborfor or for na be ameh nor for or meh or gbuto or gborkho̱ and ekeriori̱ iyor vi ekheriomeh or who̱ ami or no̱ va or via ni via your or no̱ va e̱h ra ra noi orni ekheriomeh tsa abi emo or ni omoh your abi mi or ni omoh na te̱ or ti me or ikerio who̱ re efe nor no de erah okha fi uno̱ na ne ri̱ or khe baba he̱ kere nu fi uno ya meh iramah he̱ mu gu ere he̱ ro bor yor wor iramah or khe your khi rotsor ogeramiza nor re kpefie̱ kha gbor obuye̱ one̱ fera̱ one̱ fera̱ iri or eramah ye̱ khi tsor itsor eramah kha fi uno̱ ya̱ meh but e̱nebe ni ze̱ na̱ ze̱ meh zor fue̱ eramah or yor e̱yeo̱ azi owa omoh zebe fuweh. Ha ze owa̱ omoh ze̱ ebe who̱ kha̱ re̱ yo̱ owa nitse or no̱ omoh ra̱ he ra̱ ra̱ for ni ayi ukotsa but oni ha yi̱ kpo moh ni ru na me̱ eh na̱ ro̱ ti me or eni igboma nu mie khe va̱ ri ana̱ na̱ ra̱ kpe̱ uno̱ gie̱ meh na he̱ kere̱ra̱ he ke re ra who̱ kha-your akpepe umie he fi uno na na who kha khe your khi otsose nor kere vare ra ru fi uno na or ni ogboma ni ror ru na mi na̱ te na oghena who ra da gi or wami egbe ra funuere he̱ ri or baba itsor he̱ gokpo iyomah or me kporua khi utso ni erah ogie ono ri omo ya re he̱ kpora ruawor he̱ detor he̱ kuwi kpere me̱h kha rika remare na you khi wa so ni khe re detor me kha rika remare na yor khi wa igbudu wa ri ri to to ne otsa mi or gbe me gbe me idoro rare mare but ha̱ kha your owa raw hera ma remare he̱ na we̱ re̱ na your khi re mare he na were he ra ane wa ri re to̱ to̱ no̱ abi re̱ mie̱ oni emor me ro oni ayikwo oni eni na ne eramah yor me ro̱ nah ri ya̱ ro wo ni mi yabiri eroghode ri khe ya ro na o̱ abi re ro wo ma re re ye re seno seno he̱ re̱ du̱ aki so so̱ he̱ re̱ whonik peghoro so so he̱ re̱ who̱ ha̱ kobo he ghe ere gbia he gwe erota he gwe erewha he̱ re na gho gho na gho gho ha̱ meh guere emi mie vha agbor ri khe guere na he re na gho gho na gho gho ha̱ me guere emi mie vha agbo ri khe guere na gho gho he̱ ghe ere egbia he ghe ere̱ ota ikha due̱ ema tehi he̱ mai kpanagba yor wor he̱ ya̱ ghoro khi khi Ikharaghorora eregbia igera degbe khua yawor iyowena iyawenegbe onewena niyera emewiameh okhiefotsai meh iyonowena ikheyonowena ikhakhegevare eroghode̱ iyatige̱ yo ayio owa̱ nizakheoni uquaki itigheroya irofiere khio aki ona̱ okhayome kra ame ya me̱ ona ome kra akpanaba yame ikha na ya he̱ na yerana ikheme or khe re̱ me̱ o̱ he̱ na ye ra na̱ he̱ na̱ ye̱ ra na̱ he̱ kheya voreni ikpaki ni khei he̱ moi ikpi chaigi e̱khevare meh obor ma khe noi eni̱ ikpi changi eni̱ ikpi changi ekhevare meh obor ma re rey emare amionore agbor yor mai egbe enimakhe ye ezeva ere zoromi akhi rue emena he rue emena rari ri khi mati detor khio ona you̱ quaki irewera ah kha khe gue ona ha khirue ona na khirue ona iramuemiru oghena or re̱ he̱ you̱ oghena oni emoh na khi ru na ru ghiemor nor yor ne̱ emoh guere no dorda kpo nor mie itseturi he̱ detor he̱ vior okpa he̱ vior eva ariokhge ra via ni khe revior oni̱ ze̱ va ni̱ khe revior oni ze va ha tsa̱ ni khia ni̱ gerevia who̱ gera̱ via ha kha rue onokhavia̱.